Ima anggo saro di au porlu ni pandidikan guna <hesitation> sa-sada aso inda i paoto oto dongan iba, anggo binoto sanga songondia na ilmu nai, contoh simpelna ma songon maretong iba, anggo gitcat sikola niba! Songon namaretong i pe kan diajaran di <hesitation> aha nibai di sikola nibai. Ima bisa manolong iba sanga dalam keadaan naso <hesitation> inda mamukkinkon, sapaduana selain bisa <hesitation> manghindarkon iba sian, hal hal naso <hesitation> bisa ahai, bisa muse mang aha iba tu daganak niba mangajarina, aso inda daganak niba katurunan niba i paoto oto dohot, alak alak naso <hesitation> sa marugion kaluarga niba sendiri. Anggo saro di au, ima pentingna ikkon gitcat sikola niba!, molo <hesitation> saro <hesitation> anggo <hesitation> molo misalkan, inda aru gitcat sikola niba mabiarna, songon keturunan niba pe inda aru <hesitation> berkembang cara marpikirna sanga songondiana! Bisa i paoto oto <noise> dohot alak na asingi, bisa na mangarugion keluarga niba dohot, mang <hesitation> mampaatkon iba, te anggo songon gitcat sikola niba, bimoto sude ilmu ilmu nai. Bisa mang aha iba, bisa manjadi alaram niba, onma binoto do sanga aha na i berarti anggo songonon do ibaen ia ima na sala na, bisa iba mang aha sian na daodao- sian daodao. Sapaduana selain ni i, gitcat pe sikola niba misalkan, adong keluarga niba na get i paoto oto dongan sanga na umak niba sanga na ayah niba bisa, iba mang ahana parjolo man- mananganina parjolo harana mang binoto sonjia ilmu nai. Selain ilmu ilmu na porlui sikola iba ginjang, napaduana so manjalaki karejo epe iba sannari, anggo songon lulus lulusan sd! Songoni nadong be sannari ima porlu iba anggo aha sikola nagincat songon kuliah, songon iba sendiri ma <noise> lulusan aha ma iba smk ima mule sian lulus i sampe sannari manjaliki karejo, ama na sangat maol na <noise> pupu isapai alai sanga kuliah tammatan aha iba, song <hesitation> on iba na sikolai pe, olat ni smk meido, songoni mattong so idokon paling adong karejo karejo nai karejo kasar bo songon. Karejo tempat tempat na tagi! Sannari bahatan alak na kuliah i, na es sada, anggo songon lulusan ni smk paling <noise> manjadi jadi bangunan sanga na ahana paling mentok mentok songoni mantong songon au sendiri, rap dohot alak <hesitation> amanta, na ahai na karejoi manolong nolongina, saking ahana harana maol manjalaki karejoi buat lulusan ni smk. Dungi dung <hesitation> selain masalah manjalaki karejoi! Songon iba pribadi pe dianggap alak na sikola na gitc- lobi gitcat sian iba, i anggap rendah ma iba di <hesitation> pargaulan niba, iambang kalai iba naso <hesitation> binoto ilmu nai pado alai na sikola lobi gitcat sian iba. Anggo saro di au ima ahana ima sikola nagitcat i! Selain binoto ilmuna selain momo manjaliki karejo dohot di pergaulan niba pe, nangge aru dipandang menek iba tu dongan dongan niba ma dokonon, selain i songon sannari pe bahat songon calon calon aha niba. Istilahna calon adaboru niba pe songon umakna bahat sannari mangaligi! Sian pendidikan niba i, anggo inda es sada anggo saro i ita an, nangge na bisa i buat boruna, songon adaboru nai pe anggo inda es sada parpanombo i tawar murah ma aha nai tuhor nai. Anggo songon misalkan es sada ra ma alai tolupulu anggo songon lulus lulusan smk paling limabolas maido i pangido alai, ima manombo so <hesitation> aha iba, nasikolai kon nagitcat iba anggo songonon jaman na.